Iyana engka makkegunana jakka e mappalempuq gemmeq narekko biasanna mauni makkunrai na urane narekko pura i cemme nasirangi ulunna makjakka i nalempuki gemmeqna naikia narekko biasa to iyero engka gemmeq liweq rekkeqna ajaq doloq dijakka i nasaba narekko liweq rekkeqna pallempu i doloq tacceddeq-ceddeq pallempu madecengngi doloq pake jari nainappa dijakka i nasaba narekko langsungngi dijakka i biasanna ro nappapeddiq uliq gemmeqta na iyere- iyenaro biasa narekko ananak biccu eloq dijakka i liweq teana nasaba biasa mapeddiq nasedding nasaba narekko liweq rek- rekkeqna gemmeqna nainappa dijakka i iyena mapeddi mi nasedding